مرة كنت أشارك في مسابجة، ما كنت متوجعة إني أفوز، كنت أعدي الأسئلة، بعدها اكتشفت إني أجدر أجاوب على أغلبها، وفي النهاية يوم أعلنوا الفائزين كان اسمي بينهم، وفرحت بشكل مو طبيعي وكنت أشوفها كأنها مكافأة لي على كل التعب اللي بذلته، المحظوظية كانت في إني حصلت على جائزة جيمة وأيضًا تجربة ممتعة.